Yo kendé golé yani a khoré hadama remme ké bé ga rini kataŋa khounbané, aganta ndiouwana ben alaya gnana hakhilen golé gnani tane, bon finou benou ga soron kita douna angui wala ankha ndagna hakhilanté, a lawa simana khoumbané ké lawi kha kitta, a na ran ŋakhilé nokho nkouŋa, bon fowani ken gana kitta a ma ndiouwa, yo kha kengafé kenké founbé ga taŋana séré nkénké ana tou a nan katta a nan ŋasséna ndiouwana ké, alla bané yani kentou, séré ba gani ŋa kémé kita khounbané, ani kentou, séré nkéna fowa simana ta. Yo kha hadama remme angana golgna hakhilé siren ŋaŋa angana golgna ta anhakhilé kéya, fo yogo yéyi hara gana raŋa antakha ndiouwana bourou péska ana gnina angada sima depu nanti krawinkita kho agada katti kitta mokho bé. Bon anda nkha kitta kéta a na wassa ndiouwana, bon ké lawa gnana, kenga fé kenké, ké béga hadama remme nkita khoumbané, garini katan ké na kentou a khoté gnani, yo managni séli ganagni anga golé débérini golé ké falé résultat ngaya angana ti nké ké lay gnana alay kentounou ngana ké débéri sou dé, i rini kéya kittéyé, koma angana golgna khasso ngana kara an touguéna. aŋa kenkentou, wala kou méni aly kounkou ntounou mais commou rokoutouni kounkou karan ké alanta kenketounou wala.